Bulíbi, bìà bo wu íɖò ululuulu kìwèenì nì náàni. Ani ìyawi ɛnɛ́ɛ, ígbɔ úni gblɔgblɔ ítíjɛ̀ɛ́ɛ̀, ígbɔ úni gunu so ɔtiàgblàve lèeè tè úni yà fi iŋlu awu ú náa kplo úni bulíbi lánì búá ani bɔ̀sèje búá ɛnɛ́ɛ, úni nàáa wu íɖo lɔ, ú náa nyréwu ɔwi ú nà wú íɖo lɔ ú nàá ni bɔ̀ kɔ̀ndɔ̀ɔ̀ ása ú náa fi nélèe. ú náa, awu ú náa kplo awu bú ne fi ká. úni nì máàgá ɛnɛ́ɛbúni be fi búnì bàa bàni <hesitation> íɖò kayi bìà bùza mù òɖótublìi fu nyo nélèe, bìà bù ze fi nélèe úni bú nà zá banìi elí kele búá ɛnɛ́ɛ, ányi èle kòtè bú náa ɔwi lɔ bú nà zé fi awu sú kìwèenì nì náàni ulululuulu. ani kele búá ɛnɛ́ɛ, ìyawi ɛnɛ́ɛ, úúú nàa tu atíjɛ̀ɛ́ kpíìm kpíìm kpíìm kpíìm ú ná gblɔ ása ú náa mì èwe fi nélèe, ú nàáá fí ígbàgbáà gbà màawu búáà úni, úni ɖi màa ɔmi ɖò kìwèenì nì náàni bìà ba, íɖo lɔ ululuulu búna bànià kile ítíjɛ̀ɛ́, kile ɛnɛ́ɛ. <hesitation> <hesitation> ɔwi wúlí wúlí wúlí le màawu, bú nàá banìià ɖɛ́ɛ́ bù nàá ni nò nyo bú nàá ni nònyo nònyo nònyo màa Ájafá kɔ̀ɔbìà elí màa <hesitation> bìà bàáa bàni ɖɛ́ŋúú, ú nàáwulì náàni. <noise> mòo màa ányi èle ɛnɛ́ɛ̀, búni bàáa bàni ɔwi wulíwulí lɔ gàké búni bàáa bàni ɖɛ́ɛ́ ú nàá nyi gbɛ́jɛ́ɛ́, ezefi nélèe, gàké awu bú náa kplo, kàɖi bìà bù kplo, bú náa kɛ̀, úni bú nàá zi kɛ̀ fò wusi ɔku baba. kímàámi lɔ nìza tutututu elí kòtè ɖi búni ká àni. <hesitation> Bùjàgbìnì ɛnɛ́ɛ̀ eli búni ká bo wu íɖo lɔ ɛnɛ́ búnà wù ù nàá nyi tòɖòo bú nà wúà elí bú nà nyò nélèe. <noise>